Kunst või ühiskunnah tuvvaq esile <hesitation> näütüses suhtlust <hesitation> määndsegi teedäq kunstivaldkunna osah vai sis <hesitation> välendüdüq ka kultuurih. Vai üldse inemise jaos lihtsält välendümisviis.